Yo so más de viajal colas mis amistais pola compaña i la esperencia de tos juntus, peru alas vezis me peta de desfrutal la libertá de viajal solu o cola mi novia o col mi noviu. Viajal solu del tó no me cumpri enque nel passau lo ei hechu sin pobrema dengunu, peru ala final el ratu se echa mejol si estás en güena compaña.